السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع كل وحدة لها أهميتها التركيز على السعادة الشخصية يعزز صحتك النفسية وراحتك لكن المساهمة في المجتمع تعطي شعور بالانتماء وتحقيق الدعم الافضل يكون في توازن بين الاثنين لما تكون سعيد تقدر تساهم بشكل افضل في مجتمعك ولما تساهم تزيد سعادتك يعني كل واحد تدعم الثاني بطريقة ما.